Unë i kom qejf thjerrzat e kuqe. Ni nat përpara ni filxhon me thjerrza e qes në ujë. I lo aty tan natën me u zbutë. Të nesërmen mandej i shpërlaj, i qes në ni tenxhere, e qirroj ni kep, ja qes ni karrotë edhe disa thelba hudër. Sipër i qes katër filxhana ujë, kryp edhe biber t'zi. Edhe mandena i zi për tridhet minuta. Në fund krejt i bluj me mikser t'dorës edhe del ni çorbë super e mirë.